<hesitation> Lapoaly zao <hesitation> ndraiky casserole, ny lapoaly <hesitation> misy lay lalindaligna zai oa <hesitation> de misy lay marivorivo, de gny casserole koa o le famanagna rano de gny lapoaly io famagnana- famagnana ôhatra oe hampandevy raha am menaka, hampiasa menaka de arakarakanle menaka ôhatra oe fontrofontro megnaka ilaigny de mampiasa le <hesitation> lalindaligny, rah ôhatra oe <hesitation> helihely megnaka ilaigny de mampiasa le marivorivo, fô ny casserole tegna asagny ma <hesitation> ôhatra oe ampandevy rano, regny zao amagnana rano, regny zao fa agnisanle <hesitation> karazagny mampiavaka azy.